<hesitation> onya kwo bmya gwomnata zhni n tungna oya ɓwa abyegyi ngba gyi knyi, o kwonu ge gwomnati wo ɓa ɓyiyi gna, wo shi aba wye ngye nyi sase fyi, aba n woto gye ɓa bmyan nyi ɓa ɓwa sese manain gwamnati ɓa ga yi shaura n gye sheyi ɓa sase nwu, n na ɓo zhnii, nyi ɓa zhni n twuge na sese manai kwa ɓe nzhi, ngbagyi zhi <hesitation> aɓo nyita myi ya zhnin, gwomnati, n wyeka wo ɓa ɓe wazhi aɓoi n ɓanu, onya lemisniyi, kwo no zhni zokwo, osa ngwomnati la zokwo zhnii, to aɓo aje ɓa ɓa loɓe, aɓe ajen ɓa ɓa lo ɓonyi kwo n gnyi kwo gnyi zokwo, n nuna fwa kaya kwu, yi zaha pyi n chei, yita ɓwa ɓa n dnaɓon, njesnu, n ɓonu, yiɓa ɓwa aza ɓa loɓe ɓasi ya nya nyi ɓa knwu ɓa nyi, n twuge nan za knwu ya woye wa gyiba nu, nsahoi, n zo kwo ɓo mwa kpa, kwo kwo to ɓo bmyan n na ɓa kwa kaya ɓeyi, kwo a kwu ɓe n chei. Hata knwu ɓa ha gye nya ho shin, nj bagwomnati, wo ɓa ɓe wa kayi, wa kaya nuwna wye, n twuge na anuwna nyi sni n haiye, she ya lakwoi ɓein ɓa sni nuwna nyi kwo to wu lo lonu, akwu mwa begye gwomnati n wanwa nyiyi nu wna, nyi ɓa ɓwa yi sni, nuwna manai, to ya sni nu wna n chegyein, n jesnu ɓo nu, oyi n jesnu nya nyakpai, n yi ɓo nu, oyi n jesnu n ya nyakpai, n yi ɓo gyi nyagyi mana kwo yi sni nuwna manai, n na shi ya wye ma lai nya wyeba, a ɓa gyi nya manai lo kwo n na kna wo azokwo ye nayi, kwo zhni ɓo shinu, n twuge osa ngwomnata be wo gnage yi kwu a window fye n twuge na ose manai kwa loyi nyaknwu, awye kpeya nu ngwamnata ɓe yi nchei. N ya dna wye nsa oya zakwoi ɓa to ɓo wu lonu, fa to ɓo n ɓai shin, tongwomnate gye a ba hon yii che n ɓoho ɓoho yi, wo ɓa myi wa gna yi ge abazhni lo lo lai, wa pmyi wa twu fi fye nge kwo bmya ya zhnita lai nu, ya zhni lainu, n twuge na ya ɓwa byegyi